كنحب نحتافل بعيد ميلادي مع عائلتي وصحابي لقراب ليا، هدي فرصة كتكون باش نلاقيهوم كاملين ، كنف ح بزاف ملي كنشوفهم مجموعين، وكنفرح كتر ملي كنشوفهم كحتافلو بيا